Pues danuunu ni gigá, ni rninu galzack gy’a tchi nu buny feliz, tchi nú buny nixaz nú new rathe zóh rathe, chi nu né zanu ra záh nú ra rchel nú th comid rquiny nú rcheld nú th–th mëly rcheld nú th, nii ni rninu núnu feliz rien nú alcanzar felicidad rniinu, sindez nzack ra záh nú qinty vhi ryw galgyx tchi ni máru nlaz, tchi ni rniinu danu ganu queity nú gien nú gan gigá nú felicidad qy com chi riw galgyx chi nlaz, qinty tchi ´nú nixaz tchi núnew ra xiñu tchi nú new ra, rchelu, zega nia rchelu comid rquiñu rchelu’a nii ni nath felicidad róhgyas ga zlua ni rchel nú lo gëxlyw re.